Greece dado diqeyo gar southamerica dargenu dado tunne badagudio jal qubetii ishine maqa ishiane amazon ishinne inama guda lafir marte worana won bada lesite muk bada nyate sagale ishia olme bulto ishia sunni peru ishi dunga ishia dunga gurati dungatunne amine malguda ishini groupi itatii.